Ya ose uda haile <hesitation> akuise waenena de wana pui silulu utua de sipetu aku tila dane da ose uda haele yele nose nama moho uda haele tule ho mo'o. Pai <hesitation> kai tia ina doa nade senama sia se nasi da hai le nekena sai han esi <hesitation> dahae lehomo. Ake akuise si apewada si ne esi na si sosasi na nelu usua launi de sine yahua pake lepu sipe pusi na edina nepeke lepu nanake ole sida hai le sida hai les tula nei yele. <hesitation> sude hai lai kena ona sea siwa tuka masika ola sea hale lima tukati loke aneke da ose sipide. Naka ole sipida ke wei ana si wai <hesitation> nana ma umo keu pai sipide lauma keu senasi si mama si ane ape wada sei na'a hana ea lodi lo kai kesipi de ke sine ea sipawea si hono apaya.